شوف، هو في المدرسه الصغار وقت اللي يعلموهم باش يحفظو قصائد، مشي عالقصيده ذات نفسها لاء، هوما قاعدين يعلمو فيهم <hesitation> كيفاش يحفظو، باش يحسنو من الذاكره متاعهم، الذاكره مفيده علاخاطر أنت قاعد دربها، في الأول بالقصائد وبعدها تحفظ الحاجات المهمه وبعدها تحفظ <hesitation> الخدمة متاعك، أما من غير القصائد هاذيك كيفاش راهي تدرب الذاكره متاعهم عالحفظ.